Ahey maua maua wonia sun yote himbekay, rangi sun rangi tolba, yote ishia dandee hindubeday, rangi adia, manjanoa, diimtua, guraatia, iyo yeloa, rangi sun rangi yote maua akasi sun, rangi tolban suni yote hinjiray mauan sun rangi sun yoote.